نعم بالطبع! أنا اعلم الكثير من ثقافة الولايات المتحدة بحكم إني بتابع افلامهم ، يعني مثلا عندك الاكلة الشعبية أو الرئيسية عندهم هي البرچر، عندك هما بيفضلون التنزه و الذهاب لمشاهدة الافلام ، وهما بيحبوا يقرون وشعب مثقف وشعب واعي عنده التكنولوجيا عالية واختراعات عظيمة.